Tairun pedeli bo anderadum nel kota dumdohuti nire on, o katikala moi din aftera dum pat, towari hozi lo we hado pedeli mako, no taata nanun pedeli man itata, no taan pedeli jodha nkopat otimina be maju.